Do të shtoja në valixhen time një komplet të ndihmës së parë, një hartë lokale, dhe një udhëzues turistik të zonës. Për ekskursionet, do të përfshija këpucë të rehatshme për ecje në mal dhe një aparat fotografik të çëndrueshëm për të dokumentuar udhëtimin.